Nkyj mowc kwan dj mobotum m'emia biribi do mma mber asan n'ekyir anaa egyina faakor a, nnka mebjma mber asan n'ekyir osiandj ndzjmba pii na nkyj mowc pj dj mebjyj a menntum annyj ma ber abasin kc ntsi sj mutum me san m'ekyir a, nkyj mebjsan m'ekyir na mayj djm nsakyer ne nyinara na mbom dj mebjma mber egyina n'anan mu dze, munnhu mfaso a cdze bjberj me.